Pos toas las que quieras. La más corrienti i anombrá, i que tous amus comíu anguna vés, pos el champiñón que no siempri es brancu i que se puei comel de qualisquiá horma, mesmu enas pizzas o hiziendu un cilimoji con ellus. Alogu están los boletus, que sonin los más valoreaus pala genti que le gustan los hongus porque izin que es quasi comu comel presa delo gustosu i los goloris tan güeníssimus que tieni...